Car pytje ka me bo ai i shkreti? i smuni. T'i dhem trupi, me i dhan me hangr nanj gja t mir, nanj Caj, t xet, e me pushu pak. Ca ka me bo tjetwr.

njerzit si kan mosh ndryshme, t vjetrit shuma jan me teknologjin e vjetwr e tw drejtwn e sw shumtws sikur erdh puna me teknologjin shishto erdh puna